तय करे कि शादी पर कुल कितना खर्चा करना चाहते हैं, इसमें आपके पास पहले से उपलब्ध धनराशि और यदि कोई परिवार या दोस्त योगदान दे रहे हैं तो उसे शामिल करें। विवाह स्थल होले <noise> गार्डन या रिसॉर्ट सजावट, फूल, लाइट, मंडप, कैटरिंग, मिठाई और पेय पदार्थ। दूल्हा दुल्हन के कपड़े, गहने और अन्य परिवाहिक कपड़े और प्रोफेशनल फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ, डीजे, बैंड और अन्य लाइव परफॉर्मेंस छपाई डिजाइन और वितरण। मेहमानों के लिए होटल बुकिंग और परिवहन। मेहमानों के लिए उपहार, रिवाजों की सामग्री और आकर्षक खर्च तय करें कि किस चीज पर अधिक खर्चा है और किस पर कम। उदाहरण यदि सजावट प्राथमिकता है तो उसी पर अधिक बजट रखें।